Semtende be yide chaka mabbe. Himbe lesdi mai do mari semtende be wala fitina be yaware. Beddo holla yiide chaka mabbe be wala torra derdiraabe mabbe ngam al'ada wuro mabbe on endam be vallinde chaka mabbe.